Ba supɛr-ero ra twa mibini <hesitation> ba cruru we mina a mi a ɲi'a ni nicoza ma'o mɛ o vɛ ji a puvu'ar nɛ miro nu wa ho puvu'ar so lo bɛ zun metrizenu ho cida ra don olie ke aro ɲa nu ma'o tora vɛ wa ha'a mu bera don oyi dia han desin-animerɛ to mu ekzanplura so cruru yan mibin